Li porcuspini o li rizzi sunnu armali ca si difènninu cu li spuntuna ca hannu nni lu corpu. Iddi, quannu si sèntinu in perìculu, si nchiùjinu nsinu a furmari na palla di spuntuna di manera ca l'armali ca li sta p'attaccari nun arrinèscinu a muzzicari. Si pensa ca st'armali hannu la capacità di putiri jittari li spuntuna ma nun è veru, li spuntuna ca càdinu o rèstanu appizzati nni l’àutru armali, sunnu li spuntuna ca si rùmpinu.